Molo modom do goarna sannari molo maligin-ligin sannari modom modom inda tottu modom ku alana inda dope karejo na tetap au kan bahat na modom manyogot do au modom na kan subuh ma dokonan na jam opat jam lima sannari alana poso dope iba kan inda dope tua poso dope inda taraso i badan i kan biaso sian kuliah ma dokonanna kan manggarap tugas mambaen tugas sanga karejo kalompok terus kadang alana au partunjukun kuliahku kan latihan iba sian sian jam borngin ma dokonan na borngin tu tonga borngin torus i sajo laluon satiop ari kan hampir molo dokonan na kadang kan tu jam tu subuh ma kadang jam tolu jam opat kadang jam lima kadang jam onom baru muse masuk ma iba tu kampus i jam lapan ima songon dia get tolu jom sajo do modom niba kan sian na. Pa molo padena kan dokon-dokon ni alak i kan lapan jom do modom ni modom na pade kanborngin jam sapulu ma iba katakan modom jam sapulu modom jam subuh bangun ma iba on marbalik madung marbalik kadang ima alak ngot hiba modom baru dope modom marbalik memang te kadang molo sannari cukup do di au kan opat jom lima jom modom i kan dung cukup ma dia au i kan alana alana karejo ku bahat na i borngin ni ari kan borngin tonga borngin ma kadang subuh au modom jam sapulu ma bangun maui kan ido tai cukup ma ulalai kan baru naron molo siang nai modom muse ma tarsajom tu sore songoni do magorib naron ngot ma iba muse baru ma lalu tu borngin borngin tu tonga borngin songonido tai kadang molo butuh molo loja badan niba kan balik ma panormal ma modom nai kan sian jam sapulu muse tu manyogot songonido pala padena lapan jam tai molo jau cukupna opat jom lima jom ma cukup ma jau i modom na pade.